نبلل الرزأول حاجة نحطه يتبل درجة ونحذر طنجرة على الغاز فيها الزيت ونقل ومنبعدها نصفيك الرز ونرميه فوق هيكا الزيت اللي سخن ونهكا نقليه شوية ومنبعد نمرقه بالماء نخليه طافة في الماء قد قد وهو ينشف يكا طاب وكل نحب نعمله شوية بنحب كبير.